عدد الأحذية عندي <hesitation> حوالي سبع أحذية، وبالنسبة <hesitation> للقبعات عندي تلاتة قبعات رأس أحطها على راسي، أما النظارات الشمسية فأني عندي <hesitation> نضارتين شمسيات.